Ntomenye obogima obuya, <hesitation> nimbwate afya, afya yaito ere engiya, omogaka na abana ntore buya ase enyomba, ntomomanyete omonene, ntobwatiii si <hesitation> obokong'u bwa ebesa, ntobwate, omonene natokonyete, ntobwate binto bike rende. Bono iga, <hesitation> ase obogima bwaito, ntobwati obokong'u, afya- eh- yaani emebere yaito mbura ere. Naendeeee, abaamate batwetaine, nigo ntobwate oboamate obuya na barobwo. Oiyo noro omorembe tobwate asee enka yaito.